أكيد الأفراد لازم يكون لهم حق إختيار البلد اللي يبغون يعيشون فيه، كل شخص عنده حق في الحرية والإختيار بناء على الظروف اللي تناسبه مثل الفرص التعليمية وال- والعمل ونوعية الحياة، هذا الشي يساعد الناس إنهم يحققون طموحاتهم وأهدافهم ويعيشون في مكان يشعرون فيه بالراحة والأمان.